Iaho zany tena rehefa mahita, magnety ame tele io, e nahandrogn'afrikana io zany da tena marobe e tiàko, tiàko mahita anazy amindreo mahandro an'azy, de nahandrogne sinoa koa, f'izy zany, raha fahitako an'azy izy io akognanine sarosarotry e fanamboara an'azy, nahandrogne sinoa sy gn'afrikana zany no tiàko ohany sady tiàko hoandrahoy.